நான் தேர்வு செய்தால், மதிய உணவிற்கு சாண்ட்விச்சை நோக்கி நான் சாய்ந்திருக்கலாம். இது பெரும்பாலும் திருப்திகரமான, இதயப்பூர்வமான விருப்பமாகும், இது பலவிதமான நிரப்புதல்களுடன் எளிதாகத் தனிப்பயனாக்கப்படலாம்-அது டெலி இறைச்சிகள், காய்கறிகள் அல்லது சைவ விருப்பமாக இருந்தாலும் சரி. சாண்ட்விச்கள் மேலும் எடுத்துச் செல்லக்கூடியவை மற்றும் புரதம், கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மற்றும் சுவை அனைத்தையும் ஒன்றாகப் பேக் செய்யலாம். இருப்பினும், ஒரு சாலட் புத்துணர்ச்சியூட்டுவதாகவும், இலகுவாகவும் இருக்கும், குறிப்பாக புதிய காய்கறிகள், பழங்கள், கொட்டைகள் மற்றும் சுவையான டிரஸ்ஸிங் ஆகியவற்றை ஏற்றும்போது. இலகுவான மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிறைந்த ஒன்றை நீங்கள் விரும்பினால் இது ஒரு சிறந்த வழி.